Endo̱ rí nangájmáa̱xo̱ꞌ nandi rí ndita̱ꞌa̱, nagoo no̱ne̱ májánxo̱ꞌ thana rí xanáá. Nu̱gúdaxo̱ꞌ <hesitation> <hesitation> inúu exe̱, rí papálla̱, <hesitation> nu̱mbraꞌááxo̱ꞌ ikhaa nu̱xta̱jmááxo̱ꞌ, yaso̱ nu̱gíꞌmaxo̱ꞌ náá rayoo̱, xa̱bo̱ tsí ndayá nandi. Wámba̱ rúꞌkhue̱n nu̱ru̱ꞌwa̱ maꞌáanxo̱ꞌ jngó ma̱goo maríya̱a̱ꞌ xúxíí nandi rí gíꞌda̱ náa ná xtóo̱. Mangaa magoo nu̱rma̱janxo̱ꞌ xtíin, nu̱ríguxo̱ꞌ idxu̱u̱. O magoo nu̱mbraꞌáaxo̱ꞌ xtáso̱n, nu̱mbraꞌaa̱xo̱ꞌ, <hesitation> najúwúun xtíñuu̱ rí me̱do̱. Magoo mangaa nu̱ne̱ májánxo̱ꞌ ya̱ꞌo̱ ra̱mbo̱, nawaꞌjíi̱ <hesitation> nagoo na̱gu̱ma mújúun, xó rí mi̱khui̱i̱ ma̱goo mato̱ꞌo̱ rawuu̱n ne. Ma̱goo mangaa, nu̱ne̱ májánxo̱ꞌ, <hesitation> rí yatso̱, mago̱ nakhúu ada̱, mago̱ ñawúun ada̱. Mangaa <hesitation> rí xí nánguá eꞌne mújúun a̱kui̱i̱n rá. Ma̱goo ma̱ꞌgee̱ inuu xa̱bo̱ tsí ndaꞌyoo majanáa̱ thana ma̱ga̱a̱n xí na̱nguá wéje̱ rí <hesitation> mikaa̱, o rí nafiyaa̱ rí ndayée̱ nandi jamí magoo magoo mu̱ne̱ máján xo̱ꞌ. Lemo nagúdaxó̱ꞌ ná xanáá, nu̱stuaꞌánxo̱ꞌ ná awúun naꞌga, ga̱jma̱á komíno̱ naꞌga̱ ga̱jma̱á. A̱ꞌkhue̱n nuxi̱ꞌñáxo̱ꞌ chájuíin yáá ná awúun ne̱, naꞌ-naꞌga̱ eyoo ne̱ rá, nawatsuwáá eyoo ne̱. A̱ꞌkhue̱n najanáá xa̱bo̱ magaan jngó ma̱goo ma̱we̱je̱, ma̱we̱je̱ rí mikaa̱ o ma̱goo ma̱we̱je̱ rí, rí nan- na̱ꞌkha̱ yaꞌsi rakhóo̱, naꞌñan- na̱ꞌñan ne̱ micha̱, na̱ꞌñan ne̱ wakha̱, jamí na̱ꞌñan ne̱ wakhíí, kajngó ma̱goo, ma- ma̱xágíꞌnuu̱ gakhe̱ guéño rí mbroꞌon ma̱tu̱xu̱u̱ mafiyáa̱, aann, najanáa̱ naꞌña̱a̱ xóó. Naꞌña̱a̱ xó iya thawuun miꞌcha̱. Xkuaꞌnii naꞌña̱a̱ mbámbá mi̱cha̱, wakha̱, wakhíí.